Zaho any koahy tsy manisaky lera ivezivezeako zao, satria zaho miasa, manahaky any latsinainy, talata, larobia, kamisy, zoma, sabotsy, reo zao iasako avao. Fa manahaky any hoe lahady koa, zaho mandeha mivavaky.